<noise> Kuliza saivi iserekali <noise> yani yonsi iya kwanza ikutakiwa iye ni mutazamo wakulonda maendeleo ya kiuchumi tumaip tuma yapatu kuna munachi ngituma ituma tuma yapatu kukushiru kukushirikiana na- na nchi ali kazi ya serikali ni kutakiwa ukuomba iii ngiyati kitangulie ukwangalia uoto wa nani uwasili mhh tuma tule tela ngi shida ko kwanza ngatwala tuwapata maendeleo ya kiuchumi ngatuwa pata maendeleo ya kiuchuma pano vintu viyonsi kwene vika londela viyanji kuloleka kwino akupelange mwaya nama katayari <noise>